فلپین د دوه زره کال په شاوخوا کې د یوه اقتصادي بحران او سیاسي بې‌ثباتۍ سره مخ شو، خو د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د گلوبالیزم او سوداګرۍ د پرانستلو سترې هڅې وشوې. د دغه وخت په ترڅ کې، د فلپین حکومت د لویدیځ سره خپل اقتصادي اړیکې پراخه کړې.